اكثر ذكرى بطفولتي هي لمن اني جنت صغيرة جنت اصعد علصطح مال بيتنا وو اسرق من الفواكه الي جانت موجودة بالشجر مال جيراننا فهذي الذكرى اني كلش اتذكرها و هسة اضحك على نفسي يعني شلون جنت اسوي هذا الشي، بس تبقى ذكرة طفولة ايي يعني من اغلى الذكريات الي اني عشتها و اتمنى انو اعيش نفس الشعولر بالسعادة الي اني جنت اعيشه لمن جنت طفلة.